<hesitation> Raha tena hita am' bekany zao: <hesitation> misy lasely, misy pneu, misy chainy, misy développement derrière regny, cadrany. De fomba fiasany miaraky <hesitation> mila <hesitation> poussenao avao i de miaraky mihodiky regny raha regny de en équilibre i de tsy lavo.